Tɔɔ ba bisí sɩ memise na bʋ náŋɛ, <noise> bʋdzɩñ bʋ gbeŋdzonáa? Ɔ̀ɔɔ, memise na bʋ náŋɛ dzɩñŋa bʋ gbeŋdzonáa kakɩ dé. Memiya dzɩñ kagbedzo bʋyelé nñná kɛ kaá kpɛkɩ ka gbeŋdzo. Bɩɩ memiya kagbedzoó gɛ ɔ gbiñkɛ. bʋ tá táa tá gɔɔrɛ bɔɔ. Amá bɩɩ ka tá dzɩŋ nɩ bɔɔ, ntá yɛ kagbedzo bɔɔ kaá fóé nɩ. Dito tɩtɩŋɛ nñdʋ fɛkɛ, ka táa kpɛkɩ nɩ bɔɔ. Álɩ ŋñná sɩ memiya bɩɩ kadzʋna kagbedzo yɛñ karɩmɛ, ka táa taa fóɩ bɔɔ. Bʋyáa kagbedzo táa kpá ka yɛkɛ́dadaɛnɩ, ɔ táa kpá ɔyɛkɛ bɔɔɔ wʋsɩkɛ nɩ. Bʋyelé ka ŋlékireéfɛ, bʋdéfɛkɛ ká kpɛkɩ kagbedzo báa ambʋmɛ. Ñnáa? Kagbedzoó fóé na kɛ tɩtɩŋɛ ka táa ká kpá kála bɔɔ, ka dzʋna ka gbeŋdzo, ka dzɩmɩɩ ka dzʋnáɩ. Mɩnɛké nɔɔɔ náŋɛ wɛɛdzɛ. Ntáná fʋlandɩñbáá? Fʋlandɩñba banáŋɛ dzɩñbɛ álɩ baá tɔɔna baá tɔɔna tɩ tɩnɩŋɛ tʋʋmɩ fɛbɛ. Ñnáa? Ná ŋɔɔyáa ntá varɩ́náŋɛ bɔɔ, nñlá nñtɔñ na tɩ tɩɔ kʋrʋ, tʋtáamɩ bɔɔ. Batɔñsɩ bɩɩ náŋʋná kɔkɔlɩyá, kagbedzos kɔnɩ kaa fɛtɛsɩ kʋ lékire. Bʋyáa kʋdzɩñ kʋ gbeŋdzo. Tɩɔ kɔɔ kagbedzoó tɔŋná kɩ kʋʋmɩ. Náŋʋná, kʋdzɩñ kʋ gbeŋdzo, náŋʋná kʋ sɔɔlɩ kʋ gbeŋdzo. Náŋʋná yála kalɛ kɔkɔlɩyá kʋʋ yɔkɔŋɛ kʋʋkɔnɩ amá kʋ gbeŋdzoó bɔɔyɛnɩ kɔla kʋ gbeŋdzoó táláyá ka mɔsɩ vanɔɔ ka tɩnɩ kʋlɔ. Kʋʋsɩŋɩ kʋká kʋʋ gbansɩ kʋdziiwo. Bʋdéfɛkɩ bɔɔ kagbedzoó tukúa kɩ, bʋyáa kʋ dzɩmɩɩ. Ba dzʋná dʋŋɔ. Nnáa? Náŋʋná abéé memiya bɔɔyɛnɩ, bʋdzɩñʋ bʋgbeŋdzo mɔsɩŋɛ. Báa bʋtánánɩ bɔɔ bɔɔyɛnɩ, bɩɩ bʋgbeŋdzo kɛkɩbɩ ŋsɩmɔɔ bʋdzɩñ bʋgbeŋdzo mɔsɩŋɛ. Nnáa? Mɩnɛɛ kɔɔ mádzɩñŋá náŋʋná na bʋ memia bʋ tɔmɔmɛ bɩɩ bʋdzɩñ bʋdzɩñ bʋgbeŋdzo abéé bʋtá dzɩŋ bɔɔ. Yáasɩ kʋtʋlʋkpɩnɛ bɔɔyɛnɩ kʋtʋlʋkpɩnɛ bɔɔ dɩɩ varɩya bʋdzʋnádʋ dziró bʋnáá dziñdʋ. Kʋtʋlʋkpɩnɛ dzɩñŋa bʋ gbeŋdzo. Mɩnɛɛ bʋwɛ bʋlɔɔdzɛ.